Kolannda kam kuugal mum kangal woni arande ngam haama huunde ñamtee ɗum, ittanande ndiyam, ngam jonngugo, koo ngam ɗum fatina huunde.